Andeha hiasa iaho zey da ny raha entiko miaraka amignà i lakile ny tragno voalohagny sy adigno, da lakile ny bureau, da i poketra, parasolo, telefogny ragno, <noise> ny ordi portable fiasagna, <noise> da <hesitation> lakile tomobily koa sy adino.